Ireo zava-mianitra avany amin'ny faritra <hesitation> eto amin'zao tontolo izao tiako ampiasaina ohatra amin'izany zao oe: kurkuma a, ny <hesitation> la vanila, ny dipoavatra ,ny canelle a, ny ilangilangy, sy ireny karazan-javatra fatao amin'ny sakafo na fanaovana ranomanitra ireny ihany koa.